Bunh yiwo toa ba ni mahh ma vunu, toba ni tore nuaya, to a mazinra ma mibera wa sɛ han tore ŋunah. A to tore mana ba nina huma,a to ba nicoza ma ɲan wa vunu.A mu ɲan ma nɛ a ba nii yirobe ma we cincinh, bari cururu mi aba 'a we sɛɛ.